विश्वमी झिक्कै फलफूल पाइना छन् । अब फलफूलमध्ये मेरा गाउँठाउँमा र मुइले खायाका मुइले धेकेका, मुइले रायाका फलफूलहरुका नाम चाइ मु यसरी भन्न सक्तो छु । अब मेरा गाउँठाउँ हुने भनेका स्याउ भयो । सुन्तला भयो । केरा भयो । आम भयो । भिणा भयो । चिउरी भयो । जाम्ना भयो । ऐसेलु भयो । त्रिमणा भयो । अँ यी झिक्कै फलफूल पाइना छन् । वाउँछि अझ हेद्दे हो भने अँ पबिता भयो, अँ जाम्ना भयो, अमला भयो, आलुबखणा, लिची, अँ तेसइअरि खरबुजा, यी झिक्कै फलफूल पाउना छन् मेरा गाउँठाउँ । तेसइअरि अमिला भए, अमिला मध्ये अब केही गदगल्ला पनि हुना छन् । अँ तेसइअरि अँ अब ओ काफल भयो। अँ ऐसेलु भयो, बन काफल भयो । यसा झिक्कै वस्तुहरु चाइ फलफूहरु चाइ मेरा गाउँठाउँ पाइना छन् । ती चाइ हामी खाना र्छौँ । वाउँछि अर्क अर्को भन्या काँक्रो भयो, फर्सी भयो, यी चाइ त्या पाइने फलफूल हुन् ।